مكينشي شي مؤسسة معينة بالإسم ولكن عموما إذا كاين شي حاجة كتقدر تساعد بها بشكل شخصي بدون رسميات وبدون إطار ديال شي جمعية معينة فهو عمل مهم لأن كيكون الهدف سامي لي هو المساعدة وتقديم الدعم. مكتحضرنيش الأسم ديال شي جمعية أو مؤسسة خيرية.